﻿tɛɛ mwɛ a bɪb yɪ, mɪ bɪ tɪshɪm, mɪ bɪ tɪshɪm dɪ kɛ yɪ kɛtɔ, wɪ ɪng da ma mang yaam dɪ shɔ, ma chabdɔ kawa kɛ, dɪ kɛrɛ yɪ kɛtɔ wɪ ɪng da ma ya yaam ɪng dʊrtɪmɛ dɪ shɔ kɛ, mɛr dɪ ya ma kʊntɪn nɪ,ma mangbɔ kɛrkan yɛ nɪ, ma lɔbbɔ bwɪɪm yɛ nɪ, ma mang bɔ yɛ nɪ, ma bɔ nɪ kaka ma, ma mɛ, ma bɔ nɪ a kaka ma, kalmɛ, ngar bɛ ɪng matɪm ma a fɪlɪn wash. fɛrangtɪmɛ kəmbir shɪn, lamtɛ ngar dɪ dɪya ma fabʊ yaam kaka, bɛɛ nɛtɪmɛ, nangshɪ ngara dɪya dɪ tɛɛr mɪn wanɛn fwaad shɪtɪn yɪ yɪdɪbɪr shanɪ mɪ dɪ nabɪyan mɪn, kɔ shɪrr a dʊb bɔ tɪbɪr nɪyɛ yɛ shɪ,kɔ wɛ nɪ shɪrr a dʊbka yɛ shɪ, mɪ fangtɔ, nɪ a dii kɪ dɪ tɔ nɪ kɪ, a nabamɛ naan shʊ, dɔn ka naba mɛ bʊ naan shʊ kɔ, bɛɛ ɪng sha kɛ dɪ mang dɛ shɪdɔn da a da bɛ a lɛtɪn a kɛyɪ bʊ naan wʊnɪ mɪ ma kʊn mɪ mang shɔ kɛ, ma yɛ kaanshɪn mɪn. Tɛɛ nɪyɛ wɪ a dɪɪ, ma mang fang a yɪkɛ tɪ mɪ dɪ wɛ nɪ kɛshɛ shʊdɔn da mɪ shaktɔ kaka naan wʊnɪ wɛ, kʊnɪ mɪ kam, shanɪ nabɪyang ma bɪbtɪn shɪyɛ naan wɪ bɪ dəb kɔ wɛ shɛ nɪ a nab bɛ, mɪ fangtɔ Yamba kuma di kɪ a saka dɛ. ﻿yɔ kɪ ma wa nɪ kɛtɔ wɪ ɪng dɛ ma mangkan yɛ nɪ,kɔ kuma mang ka shɪ yɛ nɪ kɪ, ɪng wa fɪ daam shɪn a nɔ mɪ kɪ kashɪn dɪya kɔ ɪng dɪya, kashɪn dɔshɪn kʊ ɪng dɔshɪ ɪng dɔshɪ, ɪng tii, ɪng mangkang yɛ nɪ, ba yɪkɛ tɪmɪn wʊshɔ a dʊrshɪn, nɪmbɪ nɛ a bɛ a nayɛ kɛtɔ wʊnɪ wɛ, ma nwaam dɪ kɛtɔ wʊnɪ wɔ. dɔn shɪnshɪn bɪ tabʊtɔ, bɪ mabta a bwɛrɛ, Yamba a sha a bang mɪnɛ yɛ shɪ dɪya, bɛ na fa na nwakang, shɛ fwara a fɪya tɛɛnɪyɛ dʊr, mɪ dɪ bwɛ, ma kwɛm wangɪn a dang, wɪ nɪ shɪ na sha kwɛɛn dʊ wɪ, nakɪr a nɔ a fɪya shɔ. Ka mɪ kɪr kɔn na, ɪng shɔ kɪdɪ bɛ ba fafam naan shʊ wɔ, ka mɪ kɛ ɪng tɪkɪr a, ɪng shɔ kɪdɪ bɛ ba fafam naan shʊ wɔ, a ɪng shɪ a kɛ yɪ shɪ, ma yɪm lɛlɛ yɛ shɪ wʊ ma bɪtɪshɪm dɪ kɛ yɪ shɪ dɔn da dɪ yatɔ yaam a mʊrshɪ kɪ, wɪ nɪ, ma shadɔ mɪn kɔn, a rɪka a bɪn, yɛnshʊ kɛshɛ nɪ shɪdɔ a nwaa fɪya tɛshɛ kɛ ɪng shɪdɔ na ba nwaadɔ a fɪya kɛshɛ nɪ, kʊ nabɪyang shamanɪ ba yɔ shɪ ba na shɪn kɔn ba yɔkɪn yɔ ngar kɪ shakang kɛtɔn da a naba bɛ, ma fwaratɪmɪn Yamba kɛtɔ a mangɪm kɛtɔ, dɪ ma kɛ wunəng ma fʊ ma maddʊtɛ wunəng rɪyɛ ɪng nɪ tɪ nɪdʊr, ma fwaratɪmɪn, tʊn ba yɛbʊ yɛ wɛ kɛtɔn wʊnɪ wɔ, bɪ kɛtʊ shɪ wɪ bɪ bɛ, shɪ wɪ bɪ bɛ, bɪ kɔ shɪ bana ɪng kɔn, naan wʊnɪ bana fɪb ɪng wɛ fang, naan wɪnɪ a lam mɪnɛ dɪya. ﻿kɔn a fɪn wɛ, a fɪm bʊtʊnshɪn kɔ na, kʊn a fɪm bʊtʊn shɪn na kɔm dɪya dɪ nungin nɪyɛ, wɪnɪ nɪ da, nɪ da, kanɪ lab nɪ lab kɔ na mang wʊshɔ shɪdɔ wʊnɪ a yɛ dɪ bɛɛ kɪnɪ lab ka kanɪ kɔ dɪ nəng ka bɛ kɔ, nɪ fuk ka kɛshɛ nɪmbɪnəng kɪdɪ wɪ ɪng da a lɛ nɪ yɪndʊ kɪ,kɔ wɪ nɪ a bwarɛn niyə kɪ bwɛl bwe wanɪng kɛrkɪn kɛtɔ nɪ dʊr nɪ dʊr wanɪng kɛrkɪn kɛtɔ bwɛl bwe ba shɪdɔ a nɔ nabɪ mangdʊ kɛ, ka bwɛL bwɛ wɔb nɪ mʊ kʊ, kɔ dɪ kwɛn kʊ ngallɛ a bɪtʊmɪne, ka dɪ kwɛn kʊ ngallɛ a bɪtʊmɪnɛ, dɔn ka ma ngalɛ bʊ kɔ, bɛ ba kwɛɲ naba bɪtɪ mɪnɛ dɔ, yɪndɪrr mɪn ba yaksha dɪ bwii, kamɪ kung tɪshɪm tɪrɛ mɪ a kwɛn kwɛ nɪ kʊ, tɔ ma fadʊ naan bwɛ shʊ,ngalɛ a bɪtʊmɪnɛ ka mɪ kʊntɪshɪm naan bwiim kkɔ, ba bɪtɪmɪnɛ dɔ.shakta lʊktʊ, ka bwɛ dɪ kwɛn a lɪmbɔ, ngallɛ bɪta bʊtʊn mɪn, kɛɛr shɪdɔn da ma kɔmɪ ka a mang bɔ nakɪr dɪ shɔ, ma shɛrɪm, mɪ dʊbʊtɔ ɪng a ya fɪ ba ya ka, ɪng shɔ ba kɔm kɔm rɪkɔ a kaka, ka dɪ mɔ ma kɪr kɔn kɔ ɪng ka kɔn mɪ kɪr Nɛɛmwɛ tɪn ma mang bɔ nakɪr dɪ shɔ Tɛɛmwɛ tɪn ma yabɔ Nɛɛmwɛ tɪn ma ya bɔ ɪng wanɪ a haɪ ɪng bwɪyangshang, ka nɪ sha kʊnnɪ mangɛ nɔ kɔ, aɪ na shɪnshɪn naba naba dɔnaan shʊ,nɪ dʊr kakan nɪyɛ dʊrkɪn kaka, ɪng shakkɪn kaka wɔ kɛ, ka na dʊrbʊ kɔ, nakɪr ɪng wa dʊr nɪyɛ na shʊkɛ dʊ bwalɪm na taba dɔ shʊkɛ shɪ bwalɪm kɛshɪ nɪ, a yɪmbɔ. ﻿ naan mɔngɔr wʊnɪ dɪ yiim wɛ, ka nɪ nɪ kɛshɪ shɪdɔn da ma mangɛ kɔ, kɛshɛ nɪ ba yɪmdɔ, a tʊrang tamɛ tʊn shʊkɛkɪn fangkuwɪ bʊng kwakɛn shɛ a shʊkɛ bʊ,a fɪ ba yɪm mɔngɔr wʊnɪ kamɪn dɪ yaa sabɔn layɪ. kɛshɛ nɪ a yɪmbɔ bʊng, wʊnɪ kamɪ yɛ mɪn mɪ kɛɛn shɔ kɔ, ba nab shɪ ma nwa a fɪ,tab bɪ kʊntɪmɪ ma kɔ ma wɔm kɛtɔ a yɪ mʊ, ma nam twɪrɪt ma bʊrɛdʊ kɛshɪ wʊ, shɛ dɛ ɪng shɪ a kɔ, kɔ ɪng shɪ shɪra, kɔ ɪng shɪ kɔ a ma ba naban naban nan shʊ, tʊn ba kʊntɪ nɪ mangtɔ shɪ dɔ nɪ mangtɛ, ɪng mɔ nama <noise> kɛkɪn kɛtɔ tɔɔn shɪ, shɛ fwara a fɪya tɛɛ nɪyɛ, shɛ fwara a fɪya nɪbɪnɪ a bɛ wɛ ka yadɛ, kɪ shʊgɛ nɪmangshng, shɪnɪn yaam a kɛkɪm dɪ, kɪ fa nabɪyan kimə yɪlangshang, kɪ fa batɪm kimə nɪmanshang, lɔ kimə daan kɪ fa nɪmangshang, shɪrr a kɛkɪm dɪ, kɔ shɪrr shɔk shɔk ɪng been Na fwaratɪkɪm bɛ ka wʊmnɪ nʊngɪ da ma yɪm, rɪm nɔ ba shɪdɔ wɪ na yɪm mɛ, ninəng a kɛtɔ wʊnɪ wɔ, na kʊn dɪ tiim ing na yɪkɛm a wɪ fɪlɪn wash shɪn dɪ shɪ nɪ, ma yɪkɛ bʊ kʊ,ma mang tɛshɔ dɪɪn, tʊnna kʊntɪn na tabam kɔn kɛtɔ wʊnɪ. na fwaratɪn nabɪyang wʊnɪ a bɛ mɛ kɛ, ma fwaratɪshɪm ɪng shɪ, a fa a yɪgɛma nʊngɪ nʊngdɛ yɪlɪn wɪ ɪng da, na daar na shak kaka dɪ shɔ Kɔ kɛ, kɛtɔ na bɪ mɪndidʊ a fɪ dɪɪn nɪ kɛtɔ ɪng nanɪ ma kɛ wɪ nɪ mang kɛnɛdɪ, ma fwaratɪmɪn shɪdɔ ma kɛdɪ ma kɛdʊ kɛtɔ tɔɔn shɪ ɪng kɛtɔn le.